عندنا الصاج والصاج ده نوعين ، صاج مفلطح و ده بيكون للعواسة كان كسرة كان قراصة و الابري و الرقاق. النوع التاني الصاج الغريق و ده بيكون للتحميىر و مقاساته كتيرة حسب الخدمة و تاني الفي الحِلل <hesitation> برضها انواع ذي حلة التمبل باي و دي بتكون لي كوجين العصيدة و في الحلل العادية بتاعة الالمونيم للطبيخ و طبعا مقاسات حسب الخدمة ، الكبير منها بنسميها القبزان و دي بنستعملها في المناسبات و تاني في حلل الطين و كل مقاس عنده اسم براه ذي الحلة الصغيرة بنسميها الكنتوس و دي غالباً بيفوروا فيها اللبن و تاني في الطوة و في براد الشاي و الكفتيرة لمن تكون داير تعمل شاي كتير بتستعملها